Puna ose pozita e punës e andrrave që unë kisha pas qef shumë me e pas ish kon diçka qe t’lyp me kon n’zyre po edhe me punu prej shpis. Nashta në botën e publikimit, botimit t’librave. Kishe pas punë me shky n’zyre ma hibrid, me kontaktu me njerz. Po punën ma t’madhe e kishe pas fleksibilitetin që me e kry prej shpis.